انجانی بے چینی اکھاں کھلی ہن۔ تے اپنے آلے دوالے دیاں چیزاں عجیب لگیاں ہن۔ اوہ اک سنّی جہانجی <hesitation> جہانجی ہوائی اڈے تے سی، تھمی ہوئی ہوا، خالی کرسیاں۔ تے کجھ الجھیئاں، اوس نے اپنی آپ نوں ویکھیا، پرانی کالی جیکٹ، چٹی کمیچ۔ اتھے پیراں وچ مٹی نال لپٹی چپٹی، پر اوس نوں اپنا ناں وی یاد نہیں سی۔ میں کون ہاں؟ اوس نے اپنے وجود چ ڈر تے حیرانی محسوس کیتی۔ اک کھڑکی دے کونے تے اوس نے اپنی پرچھائیں ویکھی۔ کجھ خراشاں متھے تے، اکھاں وچ ڈر تے الجھن <hesitation> اچانک اوس کولوں اک وڈا بٹوہ ویکھیا۔ بٹوے وچ اک فوٹو سی، اوس نال اک عورت ہس رہی سی۔ پر اوس دا چہرہ دھندلا سی، اوچے۔ لکھیا سی توں کدے وی ہاں نہیں مننی آریا آریا کو۔